باهي أول حاجة قبل ما نبدأو باش نتعاملو مع المصباح، لازمنا نتأكدو إنو الظو <hesitation> انقطع كومبليتمو يعني، باش <hesitation> نظمنو السلامة متاعنا ونجمو نستخدمو جهاز متاع اختبار كهربائي باش نثبتو عدم معنتها مثماش ظوء قاعد يمشي بعديكا لازمنا سلوم باش نطلعو نبدلو فيه المصباح وكم.